यब गोर्हर कलर कहले जउ गोर्हर कलर भेले हमार इय शान्ति क प्रतिक गोर्हकी कलरावा । गोर्हर कलर भेले जहुवा गोर्हर क ओथिया रङ भेले ओतही हमार शान्त हसइ ओतही हमार शान्ती हसइ । हमरा गोर्हकी ओथिया रङवा क बारे मा इ हलहु <hesitation> भननाले गोर्हर कलर हमार धाणना इ हसइ । गोर्हर कलर जथिम फेरी कह्देउन दउले देखार हसइ यब <hesitation> गोर्हर भेले फेरी <hesitation> घरवा फेरी दउले देखेसिय । गोर्हर हमरा पान मा लेख्सहु गोर्हर हमरा ओथिया <noise> भात हसिय <noise> गोर्हर इ हमार <hesitation> लुगा कपडा हसइ र छउडावा छउडिनी यखना क भर्खेक जुन छउडावा छउडिनी हसइ गोर्हर कलर फेरी बहुत जन मान परोसइ । जकरा के पुछले फेर्का तोर काही दउल लग्सइ रङवा तोर काही दउल लग्सइ रङवा एसने पुछले जुन फेरी कह्सइ <hesitation> गोर्हकी रङवा मोर सब से दउल । गोर्हकी रङवा हैने भेले मोर इ हैने दउल लग्लही । गोर्हकी रङवा हैने भेले मोर जन्जिया हैने दउल लग्लही कह्सइ याजुकाल । गोर्हर मने हमार जथी फेरी पोजिटिब क लागी भाइब फेरी भाइब्स फेरी हमार गोर्हकी नै एसइ ।